Jaji ero bale ede ku lo bangsana nafake siripna pasti makkucerisi aga ko bangsa si- sibawa ekkoqna jaji makkurodo lo nafake siripna makkuceri sibawa ikkoqna